नए देश कु वीज़ा कु आवेदन करन का खातिर: वे देश कु दूतावास या कांसुलेट की वेबसाइट पर जायूं चेंदू। वीज़ा प्रकार और आवश्यक दस्तावेज़ के जाएं चेंदू। ऑनलाइन आवेदन भरियों चेंदू। दस्तावेज़, जन पासपोर्ट, फोटो, और यात्रा योजनाएं इकठ्ठा कराय चेन्दा। आवेदन शुल्क जमा करू चेंदू और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने पर इंटरव्यू दीनू चेंदू।